حقيقة ما بعرف شيء أساسي عن ثقافة الولايات المتحدة. لأني ما سافرت من قبل لهناك بس. بظن أن عندهم ثقافات مختلفة من دول مختلفة لأن مش كل اللي في البلاد من نفس المكان بظن أنهم عندهم ثقافات من إوروبا ثقافات من جنوب أفريقيا حسب هديك الأشخاص اللي يعيشون فيها بها اشخاص وايد مختلفين.